<hesitation> Ny mailaky voaraiko isa-kerinandro da eo amina <hesitation> efatry eo <hesitation> e raiky amn'io zany da mahakasike gn'asa gn'asa ivelomatena de gne faharoy mahakasikigne fifaneraserana ame namana da gne fahatelo da makasikigne ny fifandraisana ame fianakavia de gne fahaefatry de <hesitation> gne fikambanany.